<hesitation> Ny crayon ndraiky, ny mampiavaka azy hely am stylo vôlôhagny izy afaka <hesitation> fafagna ra <hesitation> afaka gomegny-afaka gomegny rah nisoratagna aminazy de izy kôho tsy de somary malaka be zay fô ma <hesitation> manjavonjavo, de vake kô ny mampiavaka azy, lokony-lokony matetika kara to maintimainty beize beize zay.